Oh tana kave to vavaam bau nor ka vavam bau nor a inu pior a inu po tana kave oria tsa vambau, ka vambau. ka vambau ka tsiako ko rair pa inu pior. Kes wa wasa ki nor voni, ka tsiako sair korai pa mia inu voni ka kes nau voni to ra ras pa nora. A inu pior to bete so po na pa koma rior. Ar tsetsiaka wa nor inu pior tana kave.